الإسترخاء شي كتير مُهم لازم نعتمدو <noise> لا نئدر نكفّي حياتنا اليوميّة لا نئدر نتحمّل الأشخاص الّي هيّ بي حياتنا <hesitation> ما ضروري يكون الأسترخاء عِبارة عن أعدة عالبحر ومشوار بعيد ويكون حلو لأ يمكن أعدة بالبيت عا صوت فيروز على ضو الشّمعة مع كبّاية نسكافيه تحسّسنا بالرّاحة والأسترخاء لأن إذا ما أخدنا <hesitation> قُصُت من الرّاحة واسترخينا وريّحنا جسمنا وعئلنا من ضغوطات الحياة ما حنئدر نكفّي بالعطاء لا ولادنا والأشخاص الّي نحن منشوفا بحياتنا اليوميّة، مسلاً أنا من الأشخاص يلّي إذا كنت تعبانة وحاسّة بالضّجر حاسّي إنّي خلص راسي كبر متل ما نحن منئول ما بئى آدر كفّي استسلمت سكّر مُخّي بعُّد بي غرفتي على ضو كتير خفيف مع مشروب السّخُن المُفضّل بُعُّد هيك شي نص ساعة لحالي بحس بالرّاحة بحس بالأسترخاء التّام بحس خلص أنا آدرة ئوم واجه حيلّا شي <hesitation> برّات الأوضة إن كان ترتيب البيت، إن كان جلي، يمكن طبخ، يمكن تدريس ولاد، حيلّا شي يمكن مشكلة كانت معئدة أنا ما آدرة حلّا بسترخي ربع ساعة نص ساعة خلص بئوم بئدر كفّي حياتي، وبئدر حل حيلّا مشكلة، مسلاً فينا نفوت نتحمّم بي مي سخنة نوئف عا بلكون لمدّة ربع ساعة بتخلّينا نصفّي عئلنا. <hesitation> ننسى كل متاعب الّي نحن بي جسمنا وبي عئلنا، <hesitation> نريّح حالنا نعطي حالنا بريك من كل شي ما بئى نفكّر بي شي أبداً- أبداً- أبداً. <hesitation> بس نحس حالنا إنّو نحن خلص يعني عئلنا فُضي فينا نكفّي حياتنا نرجع. ومنئدر ناخُد قرارات كتير منيحة وكتير أساسيّة وكتير مُفيدة وكتير مصيريّة نئدر نكمّل هالرّسالة الّي نحن <hesitation> جاين عالحياة كرمالا الّي هيّ ترباية ولادنا، <hesitation> نبني أسرة عيلة، نبني محبّة، يمكن نشتغل نأسّس حيلّا شي نحن إذا كان عئلنا مرتاح، جسمنا مرتاح، عاطين الئيمة لا جسمنا وعاطين جسمنا الرّاحة الّي هيّ جسمنا بيطلّبو من الاسترخاء والرّاحة ومن كل شي نحن منئدر نعطي أكتر وأكتر وأكتر. لا هيك لازم نعتمد الأسترخاء بي يومنا لو كان ربع ساعة لا نئدر نكفّي نهارنا بي حُب.